Peyiba na kammu ana tooɓa ,nage ana yalta, ɓubol dun ana hewi. Saatuuje duu wulaare won. Kaa, so a ƴeewii, banngal ñalawmaaji maɓɓe. Won gonɗi hen juutɗi, won gonɗi hen daɓɓi. Kaa, neɗɗo haalata fuu jon kaa dow denndeengal haalata.